Ny fitaovana fototra hita amin'ny bisikileta an, dia ny, <hesitation> eo aloha izany ny kodiarana anakiroa dia ny familiana an'azy na ny guidon an, dia eo ny chaîne an na ilay rojo mampihodina ny pneu an dia eo koa ny pedala, ilay ahafahanao mivoy an'ilay bisikileta izany dia ny lehibe indrindra ihany koa ny kadra ahafahana mamaratra azy ireo dia ny farany an ny seza fipetrahana.